ଏଥିଯୋ ପ୍ରିଯାର ସାଂସ୍କୁରିତୀ ମୀ ଶୀରେ କିଛୀ କହୀ ପାଡେ ହୈ କୀ?। ଏଥିଯୋ ପ୍ରିଯାର ସଃସ୍କୁରିତୀ ଭୂଧ ପୂରାତନ ଏବଂଗ ଵିଶ୍ଯେ ଶା। ଏଥିଯୀରୋ ଧର୍ମୀ କୋ ଅନୁଷ୍ଟଣ, ସଂଗୀତ, ନୂତ୍ଯା ଏବଂଗ ଆଃରବାନୀ। ତନୀରୀ ବୁହୁତା ପ୍ରସିଦ୍ଯା, ଇଂଜିରା ନମା କା ଖାଦେ ଵଲ୍କୀରା ମୁଖ୍ଯା ଆହରା।